La k'uxb'al riye' qansil onteera la k'uxb'al qak'uxum reh chiwii' qansil reh chiwii' qak'achariik reh tz'oo' qach'ikil tz'oo' qawis reh tz'oo' qaq'awach tz'oo' qaka'ya onteera la qa'sa nqakoj ka hoj pan qachii' onteera n'oo chaqapaam reh ja'ar qab'aqel reh chiye' <noise> qawansil la q'omil taqee' riye' k'eh qansil la munil taqee' ja'ar riye' k'eh qansil tonces nak'uxum reh ak'uxb'aal kiroo nak'uxum la q'omil taqee' kore'eet janaj ensalada o nap'ajam la qa'sa taqee' talvez tah nakojom k'eh j'e la aceite sino na p'ajam o nachaq'aam ja'ar je' la q'omil la zanahoria kiroo reh <noise> qaq'awach la xunakat kiroo reh re' chiwii' chiqapaam la anxux <noise> ja'ar kiroo kiroo reh qa qak'uxum ja'ar rib'an k'ojak reh qak'uxb'aal han niq'ar ke laa la qak'uxb'aal qa janaj qa'sa ahpare' hoj tiene ke qalam qa'sa re' nak'axum ru'uum re' wula kore'eet k'eh kinki nak'uxum janaj k'uxb'al man cha kiroo ta rik'a apaam k'axa apaam k'axa ab'aqel re'ee ru'uum re' k'eh nqalam qa'sa re' qak'uxum re' la ja'ar la tiwik taqee' kiroo qak'uxum la kar qab'anam reh re'ee <noise> riwii' q'as ajaloom nkiq'ar qate't qamama' galaan nak'uxum la kar naa k'uxum onteera nachaq'aam natz'ajam bien nachaq'aam bien naa nasik'im qa'sa re' naye'eem qaruu' kore'eet qaye'em qa janaj qa'sa man kiroo ta reh kurik ri'nam qahoj man soq ta qawii'qa nrii qayaajwa qa re'ee ja'ar <hesitation> la tiwik pues en su <noise> medida ja'ar kiroo reh qab'aqal